Men unga ob-havoga mos ravishda kiyimlar aytardim. <hesitation> Ya'ni kechasi salqin bo'lishi mumkinligi va kunduzi yupqa kuylak olib kelishligini <hesitation> tavsiya qilgan bo'lardim.